<noise> Tsy ho voavaliko zao gn mahakasiky an zay varim-bazaha zay satria magnino? Mbô tsy misy aminay a Madagasikara. Hafa mintsy gn voanjo atoy, voanjo bory da voanjo lava. Fa mbô tsy misy gn voanjom-bazaha.